Pupeelum nyia <noise> tɔ mɛ, gee la ka pa'alɛ ti fu kan nyaŋɛ nyɛ pupeelum. <noise> sɛla woo ti fu yeti fu pɔsɛ tum, fu wan fu ni doose la tɔregɔ, wuŋerɛ <noise> sinsunyiisum puan gee nyaŋɛ paɛ pupeelum <noise> la. La me kelum dɛna la nɛra la daana n mi eŋa n wan nyaŋɛ ŋmibe se'em bii <noise> eŋa n tari a puti'irɛ puan <noise> se'em gee yeti a nyɛ a pupeelum bii <noise> a suŋerɛ bii a nɔŋerɛ la. Ba san yeti pupeelum koo sum paarɛ tɔi mɛ, la ka pa'alɛ ti fu kan nyɛ sum la. Amaa fum n wan nyaŋɛ bii fum n wan ta'am zalɛ fumiŋa se'em gee dɔla dɛ nima nima nyaŋɛ ta <noise> paɛ fu sum la n wan pa'alɛ yeti ɛɛ, a duma tari ŋmibega mɛ <noise> bala n sɔi ti a nyaŋɛ paagɛ a pupeelum wa naana la.